Peda i'ak fo be bisa na'an so na faik dua. Te mete ma lena nem faik dua so na boso na'an bai. Te i'ak ia isi na noe-noe de pedan dok a fo beta na'an so na isi na noe lai-lai ma i'a mansesenak so na ne'ek kal ma i'a dosa so na nabo ma ulek kal.